Mety hana maso miloko maintso, miloko volon-tsokola, miloko manga, sy ny sisa ty olo. Firy ty isa ty lokon'ny maso misy?